सऊदी अरब मध्य पूर्व म एक अरब देश हावय। ए ह इस्लामिक राजतंत्र हरय। सउदी अरब के बारे म कतकोन बिसेस बात। सऊदी अरब के राजधानी रियाद हवय। ए ह विशव के दूसर सबले बड़का तेल उत्पादक अउ। सबले बड़े तेल निर्यातक हरय। मक्का अउ मदीना सऊदी अरब म इस्लाम के दू ठिन पवित्र सहर हरय। सऊदी अरब के राजभाषा अरबी हावय। सऊदी अरब म इस्लाम आधिकारिक धर्म हरय। सऊदी अरब म रेगिस्तान, निचला भूमि, मैदानी, अउ पहाड़ हे। सऊदी अरब म कई प्राचीन संस्कृति अउ सभ्यता के विकास होए हावय। सऊदी अरब म हजारों बछर ले आभूषण के उपयोग होवत हे।